Voro ko min ka uli, ni uri ni luu nung lomi, a kan wim gombe jakwang jakwang tin yak gombe mi jakwang waya? a jakwang, urin ɗe nuŋ tuli voro kakwe lati nuŋ tuli tire yo ɗe nuŋ tuli ɗe nuŋ tuli wiɓo ɗe nuŋ tuli ɗe nuŋ tuli wiɓo urin ma makale ti voo mii tin ta wang la mi teha gaɓe wang a ki nungkung lu nuŋ lomi nuu lare nwe nuya? min lare nwe nunu, a ɓawa min liya? waye taye nunu! ye wolen lue ye benye nunu, mi ni tan liya a luu nung loye nuu wati shing nuŋ, mini shing nin biya? a foyen pene, mi ɓawa kimin liya? an lami tee nunu kwen nungka ve ka lamyo.